मोर पसंदीदा खाना के बात आइस तो, मोर सबसे पसंदीदा सब्जी दाल, चावल, आलू के भुजिया और आम के आचार है। और देखल जाए तो नान, रोटी, पनीर के सब्जी और मौके पर मशरूम भी बहुत अच्छा लगेल।